په پرتګال کې د کال د می میاشت هوا د پسرلي ځانګړتیاوې لري، چې د معتدلې تودوخې، لږ باران، او زیات لمر سره مشخصه ده. په میاشت کې د باران ورځې شاوخوا دری نه تر اته ورځې پورې دي، چې په ټولیز ډول پنځه څلویښت میلی‌متره باران رامنځته کوي.